Kawaye da dan damma gwadadai ga ntè zè ngidè nkyènkyè un mvi nènga nkulnkul. ff makar ngidè nkulnkul nfèd dai ngidè nkylnkul nzlèm mvu nkulnkul makwa agida zlèm ba zhè nkè sauna ngèd nyè kam inbiyaba ngwodga èh gana nkèsh ba ngwodga èh gana kuma ngana ntè nènga saba nga nzyè nga ba ntènna ntèva ntènga ngwodga mbulangsata azbay duk sam man zhigilè ndia ba sai nkazlèiya nri ndèmnan mbulanga a gèd zhigila nyana nna swki kabi èh nstsuga sata èh nkwadakyèaka nhèr nhèr ndi ba anasaba ntè gèd èhènn swki nabi sat ba ntègèd da bi nga nzyè nga na ntènna mpèts man aza samm nga bi èh ndè a sam ntè nènga mpètsa man èh aza sam ntè nènga mpèts man zhigilèn ntèkahyè ba shikènan skwi man ngè nzhèy nga na ntènna.